Depende da çittæ a çittæ. Milan se un o veu fittâse 'na cà no gh'abasta un stipendio. A Zena a va un pittin megio. Un ch'o s'accontenta o peu piggiâne unna çinqueçento. Son tanti o mæximo ma megio che a Milan